प्रयोगशाला मा उगाए जाण वालू मांस तकनीकी रूप से शाकाहार नी मानए जे सकदू क्योंकि ये बणोंण का वास्ता असली जानवरो की कोशिकाओ कु इस्तेमाल होन्दु फिर भी ये ते कई सारा शाकाहारी लोग बड़ा छाव सी ख़ादिन।